Anidohu oku gal ta uko hunde, kota uko waya, waya njamedi hite, ko waya janareto, ko waya charja waya. Toa hoos ilma fedini at tebita na senita waya jiman.